مشاركة الشباب في الأمور السياسيا مهما فرشا, على خاطر الشباب هما شباب االمستقبل, وصوتهم ينجم يبدل يبدل ويتطور, يشاركوا, يكون عندهم كلمة في القررارات اللي تأثر عليهم وعلى مستقبلهم, ويحسوا زادا بالمسؤوليا وروح الإنتماء, الشباب زادا يجيبوا أفكار جديدا, وطاقا تغير برشا حاجات في المستقبل, ويكونوا أقل تأثير بالتصورات القديما, لكن زادا مش لازم المشاركا تكون إجباريا, برشا الشباب ميحبوش يشاركوا